Nak re- re jwa'n nchamena xa nak thi komida depende zyn nlimen xe nak nlimen xaja nak pa ndomen nuga rexa ta nakxa ze zyn bixa pues taga tyoxkua komid bix yaiy goney cha thi xob ta'y goney cha jwa'na yozal lud cho lud jwa'n xala jwa'n nchamen men lud mbay taga ndekemen lud izyo thi zyn xenak zi- zi fies lud yo lismen yo mbay lugara tya zyaza nkemen kon re xis ma'za re xis bea ngid o bea' ngon nu xenya taya zi chib yoza thi yai zi men a maya aza jwinka nda nd elud za jwa'na wiz fiest per na nchen kauana lud zynpa menaza tamod nya jwa'n nchamen za por ke na mnen zya ze ncho zyn ncho ze nchamen kuakier jwa'na nchamen men ncha xob ta le men ncha kob ta le men ncho kuan jea'n nzo yej nzo nchamen naba tata mod nrid chanmen per le xe nak gabmen na yo zi mas thi xenak thi ya zelyaba uu per le ya zelya jwa'na fuerska ngon ya iza fuerz ka ngon yo za thi ngon yoza cho yeza mber yeza ngid yeza re jwa'na nak jwa'n Tyoxkua komid jwi'n tyoxkua komind jwa' xud mza naba ndena, re jwa'na nzynumen za, mbay le xenak ngona na ngon prezis nakin jwa'n par zelyamen por le ngona ndenu dis za ngona ndyanu- ndyanu dis gaj men lya re dis gol lya lo mes- mes tan mbes re xa gox, jwa'na ndole mes tan jwa'na ndole mes jwa'n mes ya ntak laz xa jwa' yo nda xab ndonuxa nda re jwa'n- jwa'n mbix nuxa por ke ley nuga tagaja ndalyaza loza per xenak thi jwa'n zelya mena uu jwa'na bro ndo zera ze mbix nuxa jwa'na nchak nuxa jwa'na, may xomod yoxa ma'na yeza per asta ke nu ngom yay nyeo na lexa jwa' thi xaja ma' teyia nkenuxa nguch o nkenuxa thi chib o nkenuxa a per ngena na lid gan ma'ya ngon ma'ya jwa'n ma'ya ma' ntak taba ma'ya pas lya dis, dis mbes xaza mbay le jwa'na ndamen na re ya zelyabaza mbay le xenak mardon taja nda mardon nde re pola ngo mardom o jwa'n pur ngon zya nzo ngon nzo zya benta ngo barad ngon benta Por- por eyo pes ntak zi ngon ze nlimen ganza nchaxa ngon uuu yo kalent yo re jwa'n yo re poja nly probxa nzixa thi tson wiz thap wiz nchex zi lo- lo fiesta re cho zi fiest yez chozi fiest nkenu xa pues asta nu ma'yaga jwa'xaza tayal talxa por ke men toz tyoxkua thi nit kob xeta nzo cafe pur nit kob pur ndoxkua nchu re men goxa mbay le naya na xe nda kafe naya nzo cafe pur kafe pur nday tyoxkua cho nit nal cho nak tiemp nzymen re jwa'na ndeke men xis men tyz jwa'na re jwa'na nlimen tiempa zyasa per ndomen jwa'n fies ro naka lomen uu pur jwa'n ron naka limena jwa'na nda re- re fiest nabiza, xenak fiest yeza xenak re mardom jwa'n mas neo nzoy lon por ke men ya njwa' ma yez xa xa yan njwa' yolou jwa' tod re men jwa'n nzinur parta re men lyabe parta re ndebe nli zyn re mena ndonuxa re na jwa'xa nda zi thi yeza nda mezkala nda re jwa'na Mbre mbes numen le jwa'na zya le jwa'na naya per naya mas mzye ndoyakana, mbay le pola xa mas xa ndoyaka ngenta re grup ke di ngenta re- re bandaba chele pur rey pur tyara pur- pur biolina pur re jwa'na nak jwa'n nchoa par xa taga tyaza ndolo ngoche kordyon ngoche re jwa'na nak jwa'n mbla xijney ziarza ya ndobena tudza uu per xe nak naya tiemp pur re anta grup buena anta nawue nchol grup pur mbay mas mi lomena iz ngenta por ke mas bro mas- mas toda nke key re jwa'n ndeke xa nka zi re men nchola re uu bro mi' nakina, jwa'n jwi'n ya thi yezloner za zera len xomod ryd ndab kompromis jwa'n chan menza.